Iyaa ushikutya ohanditi kutya omunhu wayambekwa owayambekwa unene ondihole kutya ame aame yoo omunelao kombada yedu ototi nee kutya omunelao ngenge waninga ngahelipi ohanditi ondimunelo shaashi unene ihandi pitililwapo komito ilipo ohandi dimbuluka nokuli kutya eshi ashike ndadja mondodo onimulongo okuhadekela aashike manga ko secondary school okundahadekela nande ndina oitwa ili pedu kwali yopo milongo mbali noitwa ili inhe lwaapo onda tambulwa aashike ndatambulwa nokuli mofikola ina edina lili nawa handi tambulwa yoo natango momuhando shahala kutya vahapu vamwepo vena oitwa omilongo mbali nainhe efimbo olo ihaamono eemito dili ngaho elao limwe haidulu okukala ndatumbula kutya ondina elao nandi kulombwele nee okudja kondodo onimulongo nonivali eshi ndekeishanga ondakala nee handiti kutya keshe eshi handi hadeke eshi ndahala ohandi kala ndeshimona monghalamwenyo eshi ndakadja mondodo onimulongo nonivali odula imwe handi kala pedu ame ohandi hadeke ndiye kofikola youngoba yokeenhana eshi twaya nokuli twakashanga okakonaakono oko haka shangwa nopena ondati kutya aaye aka omanga ashike vaifanange koo kokakonaakono kopena Naaka kokokanya ondina okuyako eshi ndaya kwaaaka kokokanya okwali nee shidjuu apa ndamona kutya mboli aame ondina elao shaashi ondahangika ndili kokule ndili kofuka kepya ongodi yange oyadima ovanhu ava vepya aalo omumemekadona keko okaalukila koshilongo nomushamane waye ndee ondadengelwa okwa denga ongodi yange yadima taakongo okamwameme kadona kakwao shaashi okwali pena eengodi dili mbali ndee ongodi taidengwa ndee tayii koshilongo ndee ongodi eshi yandengwa taikongo omunhu eli kofuka ndiye ngoo ndikashange okakonaakono kokokanya ndee naashi ndadjako kofuka kakwali ndishiiko ndee ondadjako ndee handiya ndikashange okakonaakono kokokanya ndee efimbo olo nokutakuma nghikushi nawa ndee mokakakonaakono ondalombwela nokuli naava kwali tava konaakonange kutya aaye ame eshi ndatala ngaha ondili nale momakalanyana ndili mofikola youngoba yaenhana modula taiya ofye vamwe aava kwali twatambulwa tete nokuli nokutotamo shahala kutya omunelao ame haikatameka nee ofikola naashi nee ndatameka ofikola shotete okutya ngoo inomona oupyakadi shaashi owapewa oshimaliwa natango shokwiilongifa okudilila kepangelo pena vamwe ovo natango haadulu okukala inaveshimona natango elao limwe yoo hatu pandula natango shikwao elao olali apa natango kutya efimbo olo ndili kofikola youngoba handifikola ondamona yoo natango omito yokulonga Moradio yopomudingonoko apa vamwe vakalapo efimbo ndee omito oyo ina veimona valonge moradio kakele omolwo elao lange ndamona omito yokulonga moradio okudja kofikola ame hailongo moradio oshapange natango omito ndimone oilonga ikwao ndilonge moradio yopombada shaashi kutya ondaliko ndee itandifutwa oko natango ndakaya koradio yopombada nonande nee koradio oko ndakakanifako oilonga tashipenge omito ndikale pedu ina ndikakala pedu efimbo lile nodula inandikalapo natango ondamona oilonga ikwao koradio ikwao apa tashikuulikile kutya olo elao lili kombada yonghalamwenyo yange shaashi vahapu vahapu efimbo olo inohadekela koradio oko natango inomona oilonga ovakala noku hadekelako maala omolwe elao loye eshiwaya kokakonaakono noko mapulaapulo oove umwe kwali omunelao noshayela kutya omo owadjamo shakapange neekutya efimbo olo natango ndaya koradio oko olo efimbo ndahangika shotete ndahadekela natango koshiputudilo shopombada ndikii wedeleko ngee otashiya koilongwa inasha no radio oshoyo natango noutoolinghundana natango ondamona omito oyo ndatambulwa haimono omito yoo natango yokupewa oshimaliwa shokwiilongifa ko- ko- ko- ko- ko- ko kofikola aako ndili kwao ena ko- ko- kehangano oshoyo okakomisi oko kena oshinakuwanifwa shokuyandja oimaliwa kovanafikola voo velihonge voo vekeshifute nale shahala okutya natango elao linene ndamona itaikufa vali oshimaliwa mondjato okulifutila ofikola ndee ondamona oshimaliwa okudilila kepangelo hano konasfaf oyo haiyandje oimaliwa Naanafikola vakale yoo vamona kutya vapula komesho nelilongo lalishe oolo elao kombada yonghalamwenyo yange natango elao likwao ondayambekwa ondina elao ondapewa ounona una ounona voye veli vavali voumati nokakadona kamwe hamunhu keshe apewa ounona umwe oto hange apewa ashike okakadona umwe okwapewa ashike okamati maala ame ondina elao ohaipandula kalunga komukadona ouna komumati ouna tashiti kutya elao limwe kombada yonghalamwenyo yange ndilina nohandi lipandula nondilihole nonde lifimaneka